Al e impusibil pensé che la vita a sia sempre alegra e felice, sensa ch'a i sia d'mument dë tristëssa e dë suferensa, ma l'ubietìu al e dë capì che dopu 'na suferensa a ariva magari ün periodo ëndua pöle ste mei e ste trancuil